So mi waawi ɗonnoogol ko mi njiiɗi ngoodi animals walla yimre ngal ngal ngal, miɗo ɗonnoo yimre ngal ngal. Yimre ngal ngal ɓe njidda heewi ngam ngal faama e ndiyam ngal